australiannen nchi dikeyyoamuu nguvu kabdii nchin tunnen duub nchin tunnen lilla beekenii ishiinnen makaishian lilla innama kas jiraa ishinnen duraan innama ishian kun won eden hori elmeta orru orretti diininnen waak kristo akan abuddi duub aminne ishin bollinne amtan dutraan hindaatu amtan akum daga daat duub australiannen ishin nchi beekenu duub won duraan ishin midafetinne yaani woom ak orrua tan fa akkan kabdii